Avion guiroata reta <noise> oupi palanca ipuere vaera ndaye oveve iváate oveve ipepeo guinoi presion ipuere vaera ivate oveve v, ani ivikoti ovevevaera <noise> erei ivitu amoape <hesitation> omaiñoa oveve kavi.